Noway ɓe ɗon mari temprette wakkati nden mbo ƴawol maɓɓe warda e pewri setto mbo e warda e wakkati ɗum ndiyamji